Cara bantu au nanong a ela na bo'o gugup aaat ana omong nai umum. Ana harus latihan omong nainhataholi ba'u uluk no siap materi boema harus ana kokolak fa fa no jelas harus percaya diri.